Ny bib-ny biby moa tsy rah hitsara ka fe mifandray avao reo amin'ny alalan'igny enteigny igny, igny ro ifank-ifaneraserandreo amin'ny raha tiandreo hatao aby.